بصراحة أفضل أني أقضي حياتي كلها شاب بالغ، يعني وأنا صغيرة أكيد كا كنت أبغى أكبر وما أدري إيش، بس كبرت، أوكي نجول إنه نبغى نصير صغار ونرجع كذا حياة يعني ما ننعي هم شيء، بس ما أدري، أحس إنه لا، بصير شباب، بصير شباب وبسوي اللي أبغاه، يعني أنا خلاص شاب ناضج وعندي فرص كثيرة بالحياة، وخصوصًا إنه كل حياتي كذا وناسة.